نفضل الهدايا على الفلوس في عيد الميلاد أنتاعي، خاطر الهدايا تحمل قيمه معنويه لأنها تعكس تخمام الشخص و إهتمامو بيا و فيها لمسه شخصيه، أما الفلوس فهي عمليه أكثر لكن الهدايا تخلد الذكرى و تزيد من قيمة المناسبه <hesitation> الهدايا تعبر عن المشاعر و إهتمام هذاك الشخص أكثر من مجرد فلوس، و زادا لما واحد يجيب هديه يكون شقى روحو أكثر و خمم فيك أكثر.